X̱iꞌn nak or lëꞌná be c̲h̲apná ti minndoꞌ win nap guꞌnnkluwná minndoꞌ gëpná lo minndoꞌ primer biꞌnn conectar tele, ulox uyak conectar tele dzeknana lëꞌ lëꞌná idedná control ikëtsëw minndoꞌ bela xlaꞌn demëꞌdná gwiy lo spon esponja bos gunu gwiy demëꞌdná diꞌt xded ic̲h̲ë comercial chen minndoꞌ win ic̲h̲ë gwiy minndoꞌ saꞌnde bela gwiy minndoꞌ lo novela xdedtaná diꞌdz sinda lëꞌ minndoꞌ xwiy lo nak lo chavo nak or xded gunu xwiy minndoꞌ.